Digsigan naka kitakula biya in nakad ghwaceke naka da waghtuwaghe tha naka tolotolowe naka diya hana naka kawaye futura nigha digsiga vit vit vit nivitare dah gaka diyahine batirka digite dah gaka diyahine batirka digite dah gaka diyane batirka dugvaya in naka kawaye da daka da fafara zaka daga diga tsaka ka yabyab niv ya digsiga sigagha da vakara tsi tse ra ka digsigine yan dige naka digsiga da a <hesitation> ghivece kine dige naka ghweickino da sagha itar, garaka tsitha dalkin zarana kino da tsithadal bab tare kwit kwit ka whaya itar na nabaha whara tsika naghatirva negha tsika yahin bi dige naka ta a wagha kuma dige naka ta wagh giye tsitsa a ndare ka bit tsine niya bubdaghka bulo yuve da haya udahe nivude ka da whayo diga da witugho in dal digal baha da gatigata diyan bi yan dige yakuwe ta wagha. A wure <noise> tuwaghe na ka tuwagh kama itare da dige itare ngi tare tikav bi tuwa ghe a da giltira da gil ude ki da gilu daghan tsude ghajah tsir nude tuwaghe vake diga babtare in dars kiyane a darse ka dadtare itare indiga vake kita kwan yan dige naka tuwagh dige naka totolowe zigwanna na da dadain diga tsukiritanna a tama ngwada tsikirita ghatakul na tama ngwada tsikirita ghatakul na ka vadanin da thakwine gidiz gidiz niya tama yan dige yaku te lava budina to ko ya tsa zak balin kiyane naka da digsiga zikin mugha digsigana ma da saha titsathir ma tsabaka bi dakine da ka biya hine jitsa saka sa mugha tsa nga dugwaya fatar kina bi da nighaka digsiga yuyuw in ka henaka nith ngwada ngwada zak da saka da nighar vaka zara yanga itare ndiken dige naka ta digsiga ka in naka da zigho tare in naka de digsiga tsera kalak digsigh ine daba zigho zegho ude in mugha nivude kudal kuda bin biya in naka